M'ayj edwuma mu panyin da ntsi, mebjkasa afa mo suahun ho na m'akyerj hcn a wcrototo m'ano no kwan a mebjfa do m'aboa mma mo dwuma no edzi mu. Afei so, mebjkyerj hcn mo mbcdzembc bi a meetum ayeyjj a nkorcfo nyim na cno bcboa ma wcagye me edzi na wcafa me.